विश्वभर मे बहुत प्राकृति प्रकोप घटनासम्म घटेजाला जौन हम नेपालमे रहैसी । नेपाल मे सबसे ज्यादा दुख देवेला बाडी । बाडी एक ऐसन चिज बा हरेक मौसमके समयमे पानी परलाके कारणसे खोला नाला ने पानी बढलाके कारणसे ऊ ज्यादा से ज्यादा बाढी जावेला जौन बहुत क्षति कैला । पहाडसे लेके तराइतक बहुत क्षति करेला ऐकरा साथ साथ पानी बहुत ज्यादा परलाके कारणसे पहिरो पहाडमे से झरजाला जहाँ बहुत आदमीयो सब मर जावेला, उमे घरबार सक आदमी सबके विजोग करेला । उहेसे बाढी पहिरो एक प्राकृतिक प्रकोप बा जौन हरेक साल दुख देवेला । नेपाल के हिसाबमे हरेक साल बहुत आदमी सब के मुवा देवेला ओकरा साथ साथ घरवार विहीन करदेवेला तब एकरा वाद आवेला भुकम्प, भुकम्प त समय समय मे आवेला लेकिन जब भुकम्प आवेला तब बहुत समस्या करेला जैसे कि नेपाल मे दु हजार बहत्तरके भुकम्प बहुत ज्यादा क्षति कलेरहै, आदमीय सब बहुत ज्यादा मरले रहे ।र् एकरा साथ साथ भखरके आल रहे कोभिड । कोभिडो से नेपालमे विश्वभर बहुत जना आदमी सब के मुवादेल । जौन यि समय समय ऐसन प्राकृतिक प्रकोप सब अबैत रहे जौन जौन संख्या कनट्रोल करेने यि सबके बहुत बर्का भुमिका रहेला । यि हे सब कहके न आवेला, अपने आप आवेला ।